अरुलाई असर नगरी जीवन जीउन त्यती सजिलो त छैन होला हेद्दाखेरी । किनकि जो काम मुलाई सजिलो लाग्दो छ ,जै कुणाले मुलाई फाईदा हुदो छ, जो काम मुलाई राम्रो लाग्दो छ, त्यई कुणाले चाहि अख्खा मान्छेलाई असर पुण्याकै हुदो छ । मैले कैकै मन नदुखाईखेर राम्णणी हद्दो छु भनिखेर हर्न हाल्यापन त्यई कुणाले अर्खालाई चोट पण्याको हुदो छ । कसैकसैलाई मुईले गर्याको कुणा मन नपड्न सकला कैलाई अरुले गर्याका कुणाले मुलाई नराम्रो लाग्न सकला त्याई भैखेर पुर्ण रुपमा यो अरुलाई असर नगरी जीवन जीउन सजीलो त छैन तैपन हाम्ले गर्याका हाम्रा बानी व्यावहार केके कुणाहरु चाहि सुधार गर्या भन्यापछी नाप कम चाहि गर्न सिकिएला जसो लाग्दो छ । नत्र पुर्ण रुपमा अरुलाई असरै नगरी मु जीवन जीउला मेरो कारणले कसैलाई दुख नहोस भनी जत्ती जत्ती सचेत भयापन काइथी काइथी अरुलाई असर पणयाकै हुदो छ जसो मुलाई लाग्दो छ । मुलाई राम्णो लाग्न्या कुणो मैले गर्याको काम अर्खालाई राम्णो नलाग्न सक्छ । त्यई भैखेर अलिअलि नापनाप चाहि अरुलाई असर पणयाकै हुदो छ । तर हाम्ले नाप सुधार गर्यापछि नाप कम चाहि गर्न सक्यला जसो लाग्दो छ ।